Kɨtɨ sora te ne dɨvi kɨꞌɨn tɨ kiɨkadeé tɨ nú viꞌī tsɨ nú viꞌi ngō tsé é da dé ti iō xúꞌun ne xuꞌun kadā ídɨ e katavá tɨ xúꞌun ne tsí ja kaītɨ́ kɨtɨ dvikórakɨtɨ dɨvi kūdutí i ne ntákani kɨtɨ tɨ itsi a ntaíká tɨ ne dɨvi tsi nu jān ntádaitɨ́ te xxúꞌun dɨ kaꞌīn tɨ né xuun ne kaꞌīn tɨ ne xuꞌun da ñaꞌa ngainíꞌi tɨ ne dɨvī kaítɨ ne ña īó tɨ tina tsi mate kañeꞌe ñatina ne kɨtɨ ti ne kaꞌní tɨ kɨtɨ kaꞌní tɨ kɨɨ ne tsí ga i dvi ña īó tɨ ne kɨ́ꞌɨn tɨ ne kitává tɨ xúꞌun kaí tɨ ne tsí jga ío ne tɨ ne kɨtɨ dɨvi idu ne idu ne kkada kɨ̄ꞌɨn tɨ míꞌī kɨ̄ꞌɨntɨ́ kɨ̄ꞌɨn tɨ ni itóꞌo tɨ ne kadā íodvi ío ñaꞌa íō itsi iō dɨvi né kɨtɨ ío no o kɨɨo ñaꞌa ñaꞌa ña váꞌa xiꞌí kɨnī tɨ́ ne kaduꞌvī tɨ́ ne ñá kutaní tɨ ñá kutá ní tɨ ts ñꞌ dvi aɨna kakadatā tɨ ne dɨvi ña kūtá ní tɨ ne ññ kada ni íku iēꞌe kuenta dɨvi ī tóꞌó tɨ ne ñaa kuenta iñ kutáni tɨ ñá kue nta iñá kutáni ɨ itsí ce ne ntáktintákutūiní tɨ materu mate burrú ne kāda ñaꞌa kɨ́ni tɨ nxnaɨnakuntíꞌxin ntaꞌa tɨ ne ña kūtaní tɨ tsi suꞌvī tɨ ntáduꞌvī tɨ ne kádā néꞌēká ne i dɨvi kūtu ni ñitóꞌo tɨ ne ñaꞌa kuenta idvi ñ ña kutáni ne tɨ tsí jgaíó ne tɨ tsí va tsi ntáde diáꞌví ne tɨ.